Zaho zany añatiny vola raiky, mandeha aminy fitateram-bahoaky im-polo, satria maro ñy raha manahira an-teña, ka añatin'izay im-polo zay ao zany aho mety mahalany dimy aly añy ho añy ñy drala laniko aminy fitateram-bahoaky.